Kua tëtä suecia, jaeko nordico jei superetava, kuareta jaeño vikingoreta iñemuña, arakae yave kua reta oeka oipotarupi mbaeyekou, jaereta oyemboete yae jekoretape, oaɨu yae jekoreta